كي الوقت هاذيك القلادة دارتها على عنقها و ولات كلبة، و حاصلة واش تدير، واش دارت، عاودت نحات القلادة، ولات قطة كما كانت.